A Sri Lanka any zany e da mafana avao mandavatao. Fa na eo aza ny hafanà izay da misy an'izao tsarahay hoe mousson izao ny agny. Iô da mitondra oram-be, da misy toetr'andro trôpikaly avao koa.